Amiko manokana ny loko volom-boasary dia midika fitonihana ary <hesitation> manome hazavana, ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia ny voasary makirana ireny, ny karoty, de ny papay.